بعضې خلک وايي چې انسانان له عقل او مسؤلیت سره ژوند کوي، نو باید لومړیتوب ورکړل شي. خو ژوي هم احساس لري، درد حس کوي، او ژوند ورته ارزښت لري. موږ باید د ټولو ژوندیو موجوداتو درناوی وکړو، نه یوازې د انسانانو. اخلاق دا غواړي چې موږ عادلانه چلند وکړو.